في احد الايام كانت في اميرة جميلة تعيش في قصر كبير بينما كانت تتجول في حديقة القصر لقت خريطة غامضة مدفونة تحت شجرة قديمة <hesitation> الخريطة كانت مليانة رموز واماكن غريبة الاميرة بدافع الفضول قررت انها تتبع الخريطة بدأت رحلتها في الغابة ومرت على جبال ووديان وكل ما كانت تمشي كانت تكتشف اشياء جميلة.